Arawap akeng'e, arawap aeng', arawap somok, arawap ang'wan, arawap mut, arawap lo, arawap tisap, arawap sisiit, arawap sokol, arawap taman, arawap taman ak akeng'e, arawap taman ak aeng'.